gott kvöld og velkomin í

og sagt að aldrei hafi fleiri bækur komið út hvort sem það er gott eða alveg mátulega gott en við ætlum að reyna að grynnka eitthvað á bunkanum fáum hér í lok

þáttar Unu Margréti Jónsdóttur með bók sem fjallar um gömlu

Bergþóra Snæbjörnsdóttir skáldsaga sem hefur vakið mikla athygli og heitir

Svínshöfuð pedro Gunnlaugur

þykka bók sem heitir og svo Fríða Ísberg með ljóðabókina Leðurjakkaveður og síðast en ekki síst Páll Baldvin Baldvinsson sem hefur skrifað stóra bók um merkilegan þátt í

Íslandssögunni það er síldartíminn og síldveiðarnar og allt lífið í kringum síldina en við erum hér með Þorgeir Tryggvason og Guðrúnu Baldvinsdóttur þrjár bækur sem

mitt í hana í Reykjavík og

maður sé að lesa sögulega skáldsögu og við getum kannski sagt að hún sé það að einhverju leyti en þetta er um unga konu sem heitir Sigurlína Brandsdóttir og hún hefur langar út en er föst hjá föður sínum sem er þjóðminjavörður

að fara þarna út og hún lendir í miklum ævintýrum og ég er bara mjög hrifin af þessari bók það er skemmtilegt frásagnarformið hjá Sigrúnu hún svona hendir tilviljunum inn í frásöguna og við bara eltum við erum svolítið eins og myndavél sem reynum alltaf að fylgja persónunni eftir það er fyndni í henni sem er lítil alltaf eiginlega í næstum hverri einustu setningu Sigrún er náttúrulega sagnfræðingur og það sést svona á

hvernig við búum til sögu

hluti og atburði flettar þetta líka saman leikurinn berst til Edinborgar og svo til

York þar sem er alveg ólgandi mannlíf allir innflytjendurnir sem hrúgast inn og

þetta er alveg feikilega skemmtilegt

kraftur og hraði í henni og það

vakti sérstaklega gleði hjá mér er er sko hraðinn og æsingurinn í lýsingunum á Reykjavík þessa tíma sem er alltaf lýst sem svo leiðinlegum og það sé svo mikil deyfð og doði en þarna er fólk hlaupandi út um allt það gengur ægilega mikið á hjá henni af því hún er að sjá um þetta heimili fyrir föður sinn hún hún stundar hannyrðir til þess að selja og svo er hún að hjálpa honum í safninu kemur upp

hverfist um og á einmitt mjög svona svona þetta er svona gamaldags eins og hún lýsir New York rosalega vel þessi bara skemmtilegt að sjá niður Manhattan og ótrúlega skemmtileg sýn sem maður sér með augum hennar en það verða ekki jafn miklar andstæður einmitt eins og þú segir út af hraðanum að þá er New York og

Reykjavík alveg jafn hraðar borgir en þetta er

í gagnrýnanda sem heitir Þorgeir Tryggvason Stefán Máni er besti okkar Íslendinga þetta var eftir að þú hafðir lesið bók sem að hét pínu pínu mikið hrifinn af og því miður er ég ekki eins hrifinn af þessari hann hefur svona notað tækifærið þegar hann var búinn að fá þennan dóm frá

bók sem að veldur mér því miður talsverðum vonbrigðum eins og ég hef nú haft gaman af honum Herði Grímssyni þessum

í síðustu bók var allt í einu kominn í sambúð sem honum gekk mjög erfiðlega að fóta sig í og hann heldur svolítið áfram með það í þessari bók að

hún gerist á aðventunni og aðventan er ekki kjörtími fyrir fyrir svona menn drykkjan sem hefur verið svona partur af hans karakter er þarna algjörlega búin að taka yfir og þetta stefnir allt

gleðin er svolítið farin og það sem er verra er að er að sakamálið sem er verið að fjalla um er einhvern aldrei spennandi fólkið í því er ekki dregið áhugaverðum dráttum þeir eru búnir til af einhverju metnaðarleysi þeir fá enga persónulega mynd þeir einhvern veginn standa bara fyrir einhvern nafnlausan múg af einhverjum hættulegum útlendingum og þetta einhvern veginn fer aldrei á flug því miður Guðrún

er fyrsta bókin sem ég les um þennan Hörð Grímsson

og mér fannst hann ekki skemmtilegur maður ég get alveg sagt það mér fannst hann frekar leiðinlegur og ég gat ekki tengt mig á neinn hátt við hann og ég vorkenndi honum ekki

bara undir miklum áhrifum eiginlega allan tímann svo er

þetta hvarf fjögurra múslima flóttamanna og það er eins og hann ætli að taka þessa togstreitu góða fólkið og rasismi og þetta en það einhvern veginn bara koðnar niður og verður ekkert sérstaklega spennandi svo lét ég það fara rosa mikið í taugarnar á mér að Hörður

ég hélt hann væri kannski svona nær sextugu af því hann elskar kindamör og ég veit að fólk elskar ekki heldur en mér fannst ekki eins og þetta væri maður á mínum aldri ég held að það hefði líka

hundrað blaðsíður og sleppa þeim þannig að ég held að Stefán Máni geti kannski gert betur það er þarna

framan á sem heldur það líka já Þorgeir Tryggvason síðan er það bók eftir ja einn okkar ástsælasta

hinn ofurkröftuga á Duracell eitthvað sem er knúið áfram af Duracell

kemur núna með bók á hverju ári hann er búinn að taka

það sem heitir á ensku út í dýraríkið nú fylgjumst við bara með rottum rottur sem eru á ýmsum stigum þjóðfélags rotta við fylgjumst fyrst með

sem að ræður en aðalpersónan er dóttir Skögultannar sem er ómögulegt að muna nafnið á

gullfalleg gullfalleg eitthvað en hún er kölluð

hún á góðan vin sem heitir þar sem hún heldur að reynir að flýja og þetta verður mjög skemmtileg stéttskipt saga um rottur sem kemur svona skemmtilega á óvart litrík bók og skemmtileg og fyndin eins og Gunnar Helgason kann að gera kann að skrifa

sem mig langaði að gera bæði sem ég og

tólf ára manneskja var að setjast niður og skrifa kanínur í samfélagi eða ketti eða eitthvað annað verkefni að fara að skrifa bók um rottur

ekki rottur neins staðar nálægt sér nei nei og þetta eru mjög

þær mat og þær fara í felur og

en þær eru samt mjög mannlegar eins og í þessari hefð að nota dýrasögu til að segja okkur eitthvað um okkar samfélag dýrin í Hálsaskógi

farm Watership Down var bók sem ég hugsaði mikið um meðan ég var að lesa þessa

stranglega stéttskipt og og nánast eins og það eigi bara að vera þannig

náttúrulega hrópandi óréttlæti sjá allir sjá börnin sem lesa og svo hverfa þær út úr því og komast í kynni við samfélög sem

allt öðruvísi

tekst finnst mér alveg feikilega vel að búa til trúverðug samfélög þetta er bók um þjóðfélagsmál líka algjörlega það er mikil illska líka en líka hamingja og gleði og líka kannski hugsun um að það sé hægt að breyta hlutunum samstaða hugrekki en án þess að taka það á einhvern leiðinlegan nú skulum við læra af þessu en svo eru líka virkilega fallegar myndir eftir Lindu Ólafsdóttur og eiginlega mjög gagnlegt kort af öllum fjölskyldunum

lokin og það hjálpar mjög mikið af því þau heita líka svo undarlegum nöfnum dásamleg nöfn þannig að hún Linda hefur gert virkilega vel þarna þakka ykkur fyrir gaman að vera hérna með ykkur við ætlum aðeins að heilsa upp á Fríðu Ísberg vestur á melum fríða þetta er þriðja bókin þín þú gafst úr ljóðabókina fyrir fáum árum og svo smásagnasafnið kláða í fyrra en þessi heitir Leðurjakkaveður já Leðurjakkaveður fjallar um vörnina og varnarleysið og togstreituna þar á milli ég skipti bókinni upp í þrjá kafla

gera þessa togstreitu auðsýnilegri það er fyrsta persóna önnur persóna og síðan við í lokin mér finnst svo áhugavert að við erum að fara úr á tíu árum og akkúrat tíu árunum sem ég er sautján ára til tuttugu og sjö

að fara úr einhverju alfa alfa siðferði þar sem þú átt að vera ákveðinn og frekur og í einhverri útþenslu og síðan fer

níutíu prósent þjóðarinnar á Facebook og allir fá að tala

segja sitt allt í einu koma einhverjar opnanir og byltingar og fólk fer að segja þetta þetta módel hentar ekki fyrir mig ég er ekki gallalaus hef verið að glíma við veikindi eða eða lent í einhverju eða hvað sem er

einu erum við komin yfir í öld það sem mér finnst svo áhugavert að síðan þegar við erum komin yfir í öld að hvað gerum við við einlægnina þá auðvitað líka förum við að selja einhvern sársauka og selja einlægnina og hún verður útflutningsvara og ég fór að hugsa mjög mikið um þetta eftir síðustu ljóðabókina og þá fer ég að skoða

í rauninni hvernig við reynum að tala við annað fólk og hvernig við reynum að ná sambandi og síðan hvernig í rauninni eins og ég er frekar viðkvæm manneskja hvernig maður ver sig síðan líka

þegar maður nær ekki að gera þetta þegar manni er ógnað af félagslegum samskiptum eða hvað sem er

já þannig að þetta verður einhver smá hrærigrautur stuttur hrærigrautur í ljóðformi en

segja ekkert frekar heldur en að segja eitthvað það er vörn þegar ég var sex ára gaf pabbi minn mér leðurjakka minn fyrsta leðurjakka hann hefur þekkt á eigin skinni að þau viðkvæmu þurfa vörn hann sagði ef þau stríða þér að þeim skilningur kemur í lögum ekki

eins og húð heldur setberg kemur eins og

á eftir jeppanum hans pabba míns með hlátri sem höktir í takt við vélina hlátrinum sem heyrist bara þegar honum sárnar

kominn Páll Baldvin Baldvinsson sæll vertu þetta er gríðarlega mikil bók sem þú hefur síldarárin átján hundruð sextíu og sjö til nítján hundruð sextíu og níu stór kafli í þjóðarsögunni þarna um byltingaskeið og síldin sem að verður kannski undirstaða efnahagslífsins um tíma og svo hverfur hún eins og dögg fyrir sólu já við veiddum hana bara upp við veiddum hana upp við eiginlega drápum stofninn samt sem áður er það svo að við veiðum þrjátíu og tvö þúsund tonn í ár við erum þá komin

já og við erum á þeim stað núna að við erum með nægar birgðir af síld í landinu en við erum ekki ánægðir með verðið sem fæst fyrir hana þannig að við lærum aldrei neitt en þetta er gríðarlega mikil og dramatísk saga og stór saga enda enda er þetta stór bók

má eiginlega segja að þegar síldin fer að veiðast hérna fyrir alvöru þegar Norðmennirnir koma hingað átján hundruð sextíu og sjö að þá verður hún hreyfiafl alltaf reglulega

hún inn í inn í samfélagið og hleypir krafti í í byggðirnar þar sem hún veiðist næst þeim miðum þar sem hún er og

til auð fyrir ákveðnar fjölskyldur og og sumar eiga þann auð

og svo náttúrulega fyrir allan almúgann sem fer loksins að fá borgað bara í peningum það munar náttúrulega miklu um það konur fara að fá borgað í peningum gerbreytir þetta náttúrulega öllum útgerðarháttum bátarnir stækka netin verða stærri það verður til vinnsla í kringum

og svo náttúrulega spretta plönin upp alls staðar þar sem hægt er að leggja bát að það eru í Eyjafirðinum og

þá eru eru yfir tugir plana

er bara hróflað upp og duga sum bara sumarið þessar miklu síldarverksmiðjur sem eru reistar líka síðan ná náttúrulega menn tökum á bræðslunni

að eitt er söltun á síldinni annað er ísing á henni vegna þess að hún var náttúrulega líka

alveg þangað til togararnir togararnir koma og þá voru smábátarnir allir að veiða á síld en verksmiðjurnar sem fara að koma

hérna á öðrum áratug tuttugustu aldarinnar eru náttúrulega mjög frumstæðar til að byrja með en endar með því að þegar stóru verksmiðjurnar eru byggðar

verksmiðjur sinnar tegundar í heiminum þær eru byggðar nýjustu tækni og eru í rauninni fyrstu stóru

sem verða til á Íslandi svo er þetta náttúrulega hverfult að menn eru að byggja síðan verksmiðjur á stöðum þar sem síldin síðan hverfur

bara það er vandamálið náttúrulega með þennan fisk að hann breytir göngum sínum þannig að það sem var

við miðin fyrir austan þær byggðir tapa öllum miðum og hún fer norður fyrir og hún fer alla leið út út fyrir Horn og í Hvalfjörðinn þetta er bara sumarsíldin svo erum við að tala um vetrarsíldina sem að keyrir í rauninni útgerðina

upp að Vestfjörðum sem er annar annar stofn og önnur ganga það er fyrst og fremst sá stofn sem við drepum vegna þess að

hún er ekki orðin kynþroska þar þar drepum við stofninn það verða þessir þjóðflutningar fólk fer að flytja úr sveitunum í þéttbýlið þar sem þar sem eru peningar það er ekki bara það það er líka náttúrulega bara þjóðflutningar úr nágrannalöndunum norðmennirnirnir sem koma hingað Færeyingarnir

Svíarnir sem setjast hérna að og eru hérna með rekstur og síðan náttúrulega Þjóðverjarnir Bretarnir Rússarnir allir flotarnir sem eru hérna kringum landið áður en við erum búin að ná landhelginni undir okkur þetta eru allt saman skip sem koma í land til þess að sækja sér vatn og vistir náttúrulega veigamest er þetta þegar fólk tekur sig upp úr úr þéttbýli hér sunnanlands og fer norður eða austur þá náttúrulega er staðan þannig að

ákveðnar breytingar á búnaðarháttum líka vegna þess að tæknin er að koma inn þar það er að koma inn véltækni þannig að menn þurfa ekki sama handafl en það eru tímabil í þessari sögu sem eru svoleiðis að barma sér alveg hörmulega yfir því að þeir fá ekki vinnukonur í vinnu vegna þess að þær eru farnar í síld svo allar þessar sögur um erum við að tala um að ungt fólk á landinu kemur saman og það fer náttúrulega að gera alls konar hluti maðurinn er dýrategund við megum ekki gleyma því hann lýtur ákveðnum lögmálum um það hvernig hann vill

ef þú ert kominn með tvö þúsund karlmanna flota um helgi inn á Siglufjörð eins og þá vitum við alveg hvað gerist síldin verður hérna mikið aðalmál og hún er svo myndirnar sem eru í bókinni þetta er svo myndrænt fyrirbæri fólkið að vinna í síldinni það

er hægt að lýsa þessu sem menn eru mjög fljótir að finna einhverja samsvörun í sögunni sem þeir þekkja sérstaklega í byrjun tuttugustu aldarinnar þá

eru menn náttúrulega bara að tala um Klondike þá eru þeir að tala um gullæði og það er alveg sama hvort maður talar við eldri menn eða eldri konur sem að komu nálægt þessari vinnslu þó þetta væri þrældómur og aðstæðurnar væru að öllu leyti slæmar að þá tala allir um þetta sem

það eru bjartar nætur það er mikil vinna það er fólk á þínum aldri það er

gríðarlega mikil aksjón og læti verður til í vinnuskipulagi og svo var náttúrulega hægt að sofa smávegis úr sér og fara á ball um kvöldið og sá kafli hann er náttúrulega síðan

og allri þessari músík sem er

vegna þess að þegar þau fara að koma upp úr miðri miðri öld og verða vinsæl þá er náttúrulega vinnslan farin að vélvæðast mjög mikið þetta er algjörlega heillandi saga Páll og mikill fengur að þessari bók og gaman að fletta henni og lesa hana takk

það er kannski svolítið óvenjulegt að fyrsta skáldsaga hér á Íslandi sé svona löng já ég er bara búinn að byrgja svona mikið inni og svona lengi ég skrifaði dálítið sem unglingur og sem krakki reyndar líka eitthvað svo í einhverju

þetta allt á báli nítján ára og sinnti þessu ekkert í heilan áratug eða þar til ég var þrítugur og þá rankaði ég bara við mér allt í einu í tilverunni og áttaði mig á því að ég var að sóa lífi mínu skrifa eða deyja og og þá var kannski bara þess vert að gera þetta almennilega þannig að ég lagði í

þetta gerist á nokkrum tímaskeiðum hvað hvað ertu að fjalla um bókin er um líf og dauða og það er stutta svarið langa svarið er það að hún er í þremur hlutum á sér stað í Rúmeníu á árunum nítján hundruð áttatíu og níu til nítján hundruð níutíu og fimm þar segir af drengnum

Rúmeníu þegar Ceausescu og eiginkona hans eru tekin af lífi og svo þegar faðir hans kemur aftur heim eftir margra ára fjarveru sem pólitískur fangi síðan er alveg skipt um gír í öðrum hluta þá segir frá íslenskri vísitölufjölskyldu sem upplifir annars konar sundrungu þetta er samansafn einstaklinga frekar en ein heild í forgrunni eru systkini sem voru mjög samrýmd en vaxa svo í sundur svo í þriðja hluta þá fer af stað dularfull atburðarás þar sem örlög þessara tveggja fjölskyldna eru ráðin

þetta tengist kannski fyrst og fremst

þessi helstu þemu bókarinnar það er þessi skortur á að sýna kærleika titillinn vísar að hluta í það eins og segir þó ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika væri ég hljómandi þau eru það mörg þessir málleysingjar þau blaðra og segja ýmislegt en það er fánýti ef það er ekki kærleikurinn sem þau sýna og hugmyndin er sú að hafa þetta í Rúmeníu og Íslandi og þetta mikla persónugallerí er að skoða bara í hvaða myndum þetta birtist og þá birtist þetta sem einmanaleiki og gremja og ýmislegt annað þannig að þetta er mjög breið frásögn þess vegna er þessi hugmynd um Rúmeníu Ísland líka þetta eru ólíkar samfélagsgerðir en það er eitthvað bara í mannlegu samfélagi almennt og innra með okkur líka sem sem að hamlar okkur þetta er mjög forvitnilegt ég hef heyrt marga velta fyrir sér þessari bók að stór og mikil skáldsaga frá óþekktum höfundi en ég verð nú að spyrja þig fólk með erlend nöfn gefi út skáldsögur eða bækur almennt já það eru vonandi fleiri á leiðinni ég sem sagt og og bjó í Portúgal þar til ég var að verða fimm ára og þá maður finnur sig ekkert í þegar er talað um Íslendinga

eða þjóðerniskennd almennt svo þegar ég fer til Portúgal þá upplifi ég það sama þar ég er hvorki almennilega héðan eða þaðan maður er svona utangarðs alltaf í vissum skilningi það er kannski ágætt fyrir rithöfunda já alla vegana maður upplifir ýmislegt kannski

annan veg en aðrir þetta er spennandi að kynnast þessu hjá þér þakka þér fyrir þetta var

er komin Bergþóra Snæbjörnsdóttir þetta er skáldsaga eftir þig sem hefur vakið mikla eftirtekt og fengið góða dóma meðal annars hérna má ég

þig svona beint út hvað þú ert að skrifa um

já en það spurning hvort ég geti gefið þér hreint og beint svar það er svolítið erfitt fyrir mig að kjarna það var

erfitt fyrir mig að kjarna bókina og reyna að finna textann sem fór aftan á kápuna af því þetta er fjölskyldusaga saga um fólk sem er allt að gera sitt besta og það gengur ekkert rosalega vel samt en til að reyna að kjarna þetta þá er þetta saga um mann sem elst upp við Breiðafjörð og fær þetta viðurnefni eða tekur sér það sjálfur

þetta er saga um

frá Kína og þetta er saga um konu í Kópavogi sem er þau eru öll svona að fást við foreldrahlutverkið og tengsl foreldra og barna með einum eða öðrum hætti

þarna ertu að fjalla um sem hefur ekkert hefur ekkert verið mjög algengt í bókum reyndar á mjög skáldlegan hátt ekki það að þú sért að búa til vandamálabók heldur frekar að þú ert að fjalla um á skáldlegan hátt innflytjendur fólk sem kemur

allt öðrum

við sem erum að skrifa bækur hérna á Íslandi erum rosa mikið náttúrulega hvítir krakkar og mér finnst í raun og veru svo áhugavert að maður sem höfundur er alltaf að reyna að leggja við hlustir ég held að það sé eitthvað sem við gætum

öll tileinkað okkur heimurinn væri aðeins betri ef að fleiri væru að reyna að leggja sig fram um að vera góðir í að hlusta frekar en að tjá sig mikil ósköp

það er svo mikið af sögum í kringum okkur sem að heyrast ekki og mikið af hópum sem eru í raun og veru jaðarsettir án þess að við áttum okkur á því

til dæmis stakk mig alltaf þegar ég var í Háskólanum hverjir það voru sem voru að þrífa og það voru alltaf bara krakkar á mínum aldri en þau voru innflytjendur og ósýnileg nánast ósýnileg bara

litla var þar þegar ég var tuttugu og eins árs í átta mánuði og lærði kínversku og þess vegna valdi ég Kína en hins vegar hef ég enga reynslu af því að vera kínversk á Íslandi þannig að ég bara lagðist í bækur og

að skrifa um fólk þannig að maður raun og veru að stærstum hluta að skrifa út frá sjálfum sér

náttúrulega mögnuð persóna sem er nafn bókarinnar og þetta er

maður sem elst upp í einangrun á Breiðafjarðareyju og

lýsingin á þeirri persónu er eiginlega algjörlega mögnuð vegna þess að hann er hann er ekki maður sem við vildum endilega bjóða heim til okkar eða hafa svona í návistum við okkur en en hann er náttúrulega maður samt og það

það sem þú dregur svo fallega

fram

ég var einmitt að hlæja að því að fólki finnst hann svo skelfilegur en mér finnst eins og ég þekki hann einhvern veginn og hafi hitt þennan mann oft kannski er ég bara með svona háan þröskuld

ekki haft tækifæri til að mennta sig eða eða sækja sér neina reynslu annað en hann matar sjálfan sig á og nærumhverfi hans matar hann

sjálf er ég alin upp inn í landi á sveitabæ og var mjög stressuð að skrifa um lífið þarna úti í eyju en maðurinn minn er þarna úr Breiðafirði og tengdafaðir minn hefur verið að segja okkur sögur

sambýlismaður minn hefur verið að segja mér þessar sögur af ömmu sinni hans fjölskyldu sem eru þaðan við sem sagt fengum eftir að amma hans lést fengum við rosalega stóra litaða ljósmynd sem var alveg svona sem við settum inn í svefnherbergi af því það var ekki pláss fyrir hana neins staðar annars staðar af Elliðaey þannig að alltaf þegar ég vakna og

sofna þá sé ég þessa eyju

til þar þetta er þetta er mjög óvægin bók finnst mér hún er hún er meitluð í stílnum þú reynir frekar að spara orðin en hitt en en hún er óvægin og hörð og

það fer ekkert vel fyrir öllum og þú ert ekkert að hlífa lesandanum sérstaklega mikið nei einmitt já

það fer ekkert vel fyrir fólki alltaf í lífinu það er bara þannig og það er stutt síðan að það fór bara ekki vel fyrir flestum eiginlega þannig að ég er kannski bara svolítið að sækja í það

að tala við ömmu mína og tala við foreldra mína og tala við fólk sem er að koma hingað til lands frá Palestínu og bara það fer ekkert alltaf vel ég hefði ég hefði getað ég var í rauninni að draga úr sterk bók hjá þér takk fyrir gaman að hafa þig hérna með mér við skulum enda þetta á gömlu sem voru settar upp hér fólki til skemmtunar og yndisauka og svona pínulítið til að klípa í framámenn og stjórnmálamenn það er Una Margrét Jónsdóttir sem hefur sett saman bók sem fjallar um þetta merkilega listform Una Margrét Jónsdóttir gullöld

á Íslandi þetta er fyrra bindi þetta er mikið verk og þú ert að skrifa um þetta þetta merkilega hvað voru

eru gamanleikrit yfirleitt með söngvum og ekki hvaða gamanleikrit sem er heldur skopleikur þar sem samtíminn er tekinn fyrir og jafnvel jafnvel nefndir eða stundum stjórnmálamenn eða einhverjir sem eru áberandi í þjóðlífinu þetta var geysilega vinsælt voru margar frægustu revíurnar einmitt sýndar og það er ekki að ástæðulausu sem hefur verið talað um gullöld

það eru yfirleitt tvö tímabil sem eru kölluð þetta það er annars vegar frá nítján hundruð tuttugu og þrjú til nítján hundruð og þrjátíu og Páll Skúlason var áberandi revíuhöfundur á þeim tíma og þá komu revíur eins og

hundruð fimmtíu og tvö þá þá var annað blómaskeið mjög vinsælar

nú er það svart maður allt í lagi

áberandi revíuhöfundar voru Haraldur á Sigurðsson sem var líka einn helsti Indriði Waage sem var líka leikstjóri Ottesen Bjarni Guðmundsson og Emil Thoroddsen tónskáld hann samdi bæði

og lögin fyrir þær og seinna eftir að Emil dó þá kom Tómas Guðmundsson skáld þá byrjar samstarf milli hans og Haraldar og Indriða var þetta vinsælt afskaplega vinsælt fólk flykktist á revíurnar og sumir söngvar lifa jafnvel enn í dag voru mjög vinsælir söngvar eins og Tóta litla tindilfætt og ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynnum það er draumur að vera með dáta þetta eru allt

á sviði hérna í Reykjavík og verða svona vinsæl já þau eru upphaflega flutt á sviði ég held að í fyrsta skipti hér á sviðinu í Iðnó það er dálítið merkilegt að það eru þá helst lögin sem lifa af þessum revíum já vissulega og svo náttúrulega lifir orðstír þeirra og kannski

kannski kannski einn og einn brandari

það var einn brandari sem kennarinn minn sagði okkur

þegar ég var í Kvennó á árunum nítján hundruð sjötíu og átta til áttatíu og eitt

ég veit ekki hvort hann vissi að þessi brandari var úr

en þá er talað um að þýða Njálu yfir á nútíma íslensku og

hvernig á þá að þýða fögur er hlíðin svo að mér

hún eigi áður jafnfögur sýnst og og mun ég heim snúa jú það er

oft ádeila stundum voru

ekki með nógu mikla ádeilu en yfirleitt var það þá þannig að þeir sem voru kannski vildu meiri ádeilu á hægrimenn og öfugt en

fyrir skemmtun hjá einhverjum flokki en þeir sem sömdu stórar hér í Reykjavík reyndu yfirleitt að gera gys að öllum stjórnmálaflokkum ekki taka bara einhvern einn fyrir en auðvitað þeir sem voru í stjórn það það náttúrulega hlaut nú oft að fara svo að þeir lægju vel við höggi svona gamanleikrit þar sem gert er gys að samtímanum er í rauninni það er eldgömul hefð og jafnvel í Grikklandi til forna samdi

gamanleikrit þar sem hann gerði grín að Sókratesi en það er á átjándu öld sem farið er að kalla þetta revue í Frakklandi og á fyrri hluta nítjándu aldar verða mjög vinsæl svona

í Frakklandi þar sem árið þau eru oft sýnd um áramót og nýliðið ár tekið fyrir áramótaskaup já já þetta eru í rauninni áramótaskaup

sem berast fyrst til Norðurlanda

og bara á árunum átján hundruð fjörutíu og fimm til fjörutíu og níu

fyrsta skipti revíur í Noregi Danmörku og Svíþjóð og þetta eru allt svona

kemur aðeins seinna til Íslands það er átján hundruð og áttatíu sem litið er svo á að fyrsta íslenska komi á Ísafirði reyndar ekki í Reykjavík því að þó víða annars staðar á landinu svo eru leikarar sem eru frægir revíuleikarar og það eru ekki endilega leikararnir sem voru frægir í í virðulegu leikritunum eða svona nei sumir urðu miklar stjörnur ég nefndi nú Harald á Sigurðsson sem var mjög vinsæll bæði sem höfundur og svo var Alfred Andrésson sem var kannski skærasta

það var sagt að Alfred þyrfti ekki annað en að koma inn á sviðið þá var farið að hlæja hann þótti svo fyndinn en þetta reyndar stóð honum svolítið fyrir þrifum í annars konar hlutverkum því hann vildi

hann vildi náttúrulega fjölbreytni og vildi leika í annars konar leikritum líka og hafði skilst manni alveg hæfileika til þess en sögð saga af því að hann hafi einu sinni birst sem lík í leikriti jú það er fræg saga það byrjuðu allir að hlæja hann lék

sjómann í leikritinu öldur og þegar hann var borinn inn á inn á sviðið var farið að hlæja um leið og sást í fæturna á honum og náttúrulega sorglegt atriði bara ónýtt en hvernig kemur til að þú ferð að skrifa þessa sögu já það byrjaði reyndar snemma hjá mér því ég var bara barn og það var þrennt sem kveikti þennan áhuga í fyrsta lagi var árið nítján hundruð sjötíu og sex þá voru sjónvarpsþættir sem Guðrún Ásmundsdóttir hafði umsjón með Reykjavík og

þarna var fjallað um gömlu viðtöl við þá sem höfðu tekið þátt í þeim og það voru sett á svið nóttum ég var tíu ára og hafði ekkert vitað fram að þessu hvað var eða að það væri til en mér fannst þetta alveg bráðskemmtilegt svo er það bara stuttu seinna ég hef verið svona tíu til ellefu ára þá gaf pabbi mér í bók

fornar dyggðir sem hann hafði keypt á

ég las hana og fannst hún alveg sérlega skemmtileg og þó að þetta væru eldgamlir brandarar um einhvern Eystein ráðherra sem ég vissi náttúrulega

um en samt fannst mér þetta bráðfyndið og pabbi reyndar útskýrði suma brandarana fyrir mér svo er það þriðja nítján hundruð sjötíu og átta verður svolítil endurvakning Diddú og Egill syngja nokkur revíulög inn á hljómplötu þegar mamma var ung sama ár kemur út önnur hljómplata með gömlum upptökum með gömlu Alfred Andréssyni Nínu Sveinsdóttur Lárusi Ingólfssyni Brynjólfi Jóhannessyni og fleiri snillingum frá gullöld og pabbi og mamma gáfu mér þessa plötu í jólagjöf þá var ég tólf ára og ég þóttist hafa himinn höndum tekið og hlustaði á þetta aftur og aftur og þetta þrennt kveikti hjá mér brennandi áhuga á gömlu

kveikti hjá mér brennandi áhuga á gömlu